Mino perreh juvvas kõgõ rohkõmb säänest tsäid nigu must tsäi lihtsält. Aga om ka rohilist tsäid, valgõt tsäid, jamiinitsäid. Naaq ommaq kõik väega maitsvaq. Mullõ tsäi miildüs.